بچیاں نوں زیادہ پھل کھان لئی اُتساہت کرنا اک چُنوتی بھریا کم ہو سکدا ہے۔ پر کچھ رچناتمک طریقیاں نال ایہ ممکن ہے۔ ہیٹھ لکھے کچھ سجھاؤ جو بچیاں نوں پھلاں ول اکرشِت کر سکدے ہن۔ رنگین پلیٹاں وچ پھلاں نوں وکھ وکھ کٹ کے من موہن ڈھنگ نال پیش کرو۔ جیویں تربوز، کیوی، پپیتا، انگور تے رنگ برنگے سواد۔ بچے رنگاں نال اکرشِت ہُندے ہن، مزےدار شکلّاں بناؤ، کارٹون کرداراں دیاں شکلان وچ کٹو۔ پھلاں نال چہرے بنا کے لگّی کھان نال بچیاں نوں کھان لئی اُتساہت کر دا ہے۔ بچیاں نوں کھان لئی اُتساہت کر دا ہے۔ ڈِپس تے سوس نال پیش کرو <hesitation> پھلاں نال دہی، چاکلیٹ سیرپ جاں شہد دا چھڑکاؤ سواد نوں دوگنا کر دیوے گا۔ پھلاں دی سموُتھی بناؤ۔ پھلاں نوں دہی نال سموُتھی بناو، اس نال پوشن نوں سوادیست بناو۔